Pa tratal un resfríu o una gripi pos bebi, qu'essu siempri ayúa al cuerpu a recuperal-si. Tamién es güenu de tomal melecinas palos síntumas alivial, comu los analgésicus o los contragripalis. El gastu d'umificaoris tamién puei ayúal a alivial l'atacación i la mormera. Tamién es emportanti de mantenel una igieni güena, comu laval-si las manus i no entral-si en sitius ondi aiga mucha genti.